मैं ता जु ची स्पोर्ट्स गेम देखंड जांड पसंद करलु किलेकी मेरी खील कूद मा भोत रूचि ची अर मेरु कभी सस्टेडियम मा जेते मैच देख्यू भी नि ता मैं योक एक्सपेरिंस ल्योनडो ते स्पोर्ट्स गेम देखंड जोलू।